د روسیې ځینې ځانګړي دودونه او رواجونه لکه دوی د ژمی پای او دپسرلی راتګ المانځی چی دا جشن یی یوه هفته دوام کوی او خلک پکې سره لیدل کتل کوي، رقص کوي، سندرې وایي او د واورې مجسمې سوځویی په پای کې خلک یو د بل څخه بخښنه غواړي او د ښه نیت اظهاره وی دا دود د خوښۍ، یووالي او نوي فصل د پیل نښه بلل کیږی